Aywa man hen hɛ man nde o gaze. He wala man nde fu uglene aw man nde, azen ndan ndedeɲen. Mane den kasatan man de, man de u zaata ke. Man ɗi man tɔ mbe yḛ, kelas ŋgal da bafaɲen. Gela zaata nafarɔy, gelas fenen inte tar ɲibe. De bee genen yani mane o mbeɲi ŋgal ta, ta sinti ɔndiŋ ŋgal. <hesitation> tala anti aw frigo ɔnti ti oo ne glas, ya glas ne el glas de as no de glas. Yani glas dana marwayd, lana mane oo glasa ɔndiŋ fo, ɔndiŋ ŋgal tala jinti. Ɓonek glas ɓa oo glas fene ndal. Glas tɔ mbeɲ ŋgalo <hesitation> yani kɔl oo. Te saad ki yaʃin te fɔrme faal. Heli, tɔ mbeɲ ŋgalo, kɔl ɔksə. Sawakan maded, tɔ mbeɲ ŋgalo. Fɔrmɔl tɔ mbeɲ ŋgal ɗi-ɗi kɔl, kɔlink holo ɔkɔ ele ma ʃimi, yana ne den ayan, wal- wal sam tonɔm ŋgal ŋgumitu. To wad- wad- wad nam ro kalanen, tine ti marak bol tan tak. Ɔ manan dori azen de ana nazen de ala ora sul de tɔ mbeɲ ŋgande, to anin ti wal tere ndode. Wal ŋgal man jaŋ lanen mana azen nambede ef, kurliɲ ko. Oho maʃakilgə ul fas o ya zaata ke duwane wad durin te kaykerinen. O fayde bikon te safa hamanena, safa anaŋ ne naŋ metaag. Tiŋ man fu sal nadif, tan man de dorinen ef. Man de ŋgal duwa nen ti, ef man nde ŋgal, <hesitation> man udu ŋgal gala sene, man gala senen. Izakan rɔyŋge kayko kayman gelas de haya de of garidin, lo as de tɔrhayan de ɓegen, ŋgeten de bondit. Kere siya nag re, kalas fente tɔr ŋaɲ de ɓegent. Mane ɔm benji ŋgal koʃo oliŋ ŋgal tala ajinti gelas, gelas fene ndala ya to ley ŋgal tala njala zaat si. Ɔn man kar, oto ŋgo man fu nde la ŋgal mun nam kɔʃin, nam kof giviŋ. Halas te urle, man nde ndeman fu ne zaat kalas kiɲto, naŋ dawa an de oo ge oo digareŋ i da. Halas baden ne teɲiŋ, ne gelas fa gelas dedenen, ohɔ muʃkil baden te aza dekil le, nam- nam te tar inek mardan. Oo man nde taalit no an man de man gazinen. Aye man boko gale gaza yani man an koka, kaa, man fanta man nane ka. Maltina man nan kol aŋ de ay ɓo ŋgale gazanen. Ḛndal akhtar min man nde fu zaata, akhtar miɲe ti kef. Aʃan ne ge metek te taraŋ marat. Awɔl mara de tar ine ziad min marat so kari batan ofen mara dan, koya ŋgal ke ne mataa kiya. Kiya bəs tariŋge, yan den kaw, wa se ta mande, ɔl hoŋgo de te le man te. De base mɔrɔl nene, man nde to, ka ze aw mande te gelas siye ko. Ho mbɔ, sɔ ka mande gelas se aw mande, kalas fu ne wal gelas <hesitation> ŋgara ne lakero man təden, man te kay, man hazende, an al rasul man hazende an toden. Nembe ef man tudu nen, ne moman ta nene mbaw ma njaŋ le, aw man do anene ko. I tɔ mbaɲi an, do anen tebu ud le funen, yanem ɔsen. Walaw ge gəra, walaw ko di. Ade kil butuŋ ayman fu sale de anazen mbe an, an- an- an- an gazaze nambo hoo. Ayi urlo ziadi da ko iya dan, an man mbe kenek ziada banamto gala ʃenge ena mbug mbɔg. Nagahi gelas tawali ot maɲe o, el bi danen toori muʃkil amrat, ot saba kee mart kool. Wa man fu sal ko kekeyana. Ay man nde nazen nde dori mba, umun dɔ ane mba ge te naga, ayman nde huŋga lo. Hɔg ŋgaalo gelas bu, ŋgale ŋget la ne gelas taren ŋgal ne gelas, osit dazi paseŋ zaata ke. Khatar ḭ kool man urlo marwayd el bini aman nde urleyden, kumade urle neya. In ʃala, maʃa ala ba azanig.